Ireye ti o san ni eye we oritse nokan ren teri ene urun ki urun ti ene wa se ti ene éè wa gbe jule oritse ni sisi bi owunaja e̱we̱ te gha la ka kpe ewe itse kili, itse owun re se urun dēdē wo ma mu emi re gbe oritse gba mu ara regbe éé se gin loo wa mu omi re gbe ode biri awe wo no lele oritse ni ni ni ewoton wo no lele amakase <hesitation> urun miren unale unale miren ni ewosin èé wa jo, derekee de wo inane mi lele oritse gba ra to ogun urun ki urun ti wo ma mu ẹwọ re ni, ni eye <noise> da oritse ni éè ku ne ekpikpome ene ne ekpikpome wo ma mee emi re gbe oritse, wo ma fe̱ se̱ nieye we wo ka kpe oritse ni no sogha, then di éé si mu ewo ni wo la ti ka ne osan ni ogun ro to ri gin mo wa gba ra mi gba wewe̱ te mi gba re uli eko ni ubo we iye mi biri owa mi ewo ghan èè to de re ke̱ē dẹ ọlààmi w̱ē mo ne didon ni ulieko ti afe rē Eye ee gbe mi ni, mo ka, okpe ti <hesitation> te mi gba re onitsha we gba ta run re, o kpe ren, re mi gba ka re obon gba ta run ono keren tori mo lati ka fé ogho, te mi gba ra we, ogho te mi gba je run ni uli eko tori ira bobo mo ma re uli eko we kuri owowo 7 temi gba kuri inoli ren, di emi si a inoli ughojo mee ren bo de <hesitation> mo jolo me didon ulieko, eyi owun re gbe mi nu onitsha ni mo ka re ni osogua ren gba ra urun, gba ta gbe ireye <hesitation> ni aja ni ubo we mee ne uso gba to ojo nuwe kiti de mi ka ra a mo ma ra mo ka da kpe aghan, aghan ma wa, aghan ma da ra were gbo oritse biri itse biri dede mo gba e gba succeed mo gba gba re ulieko gba se tan ni onuwe eyi ka leghe gba fe gin ni eye we urun ki urun ti wo ma mu emi gin wo fe se wo ma mu oritse ni osogua ni ogua ju ro kuro, urun ti o si bogho o tan ren, tori, wo ma mu oritse urun ki urun ti wo ma mu oritse mu ni o la ti ka ne ogun ti o san ee ka ne ignene.

<hesitation> we rō gin ma le urun ee sin, many, ira gidije gidije, o ka wa ni emi mi gin de mi le urun we sin kuti, de emi kpeju ka se wo we but emi oritse ti o wi ara ren, o wa kpe gin gbemi gin owo we, wo ya wo ya wo ya wo ya no se ren o, kpeju se tan re ee kpeju, si si bi itse ki ri gin onuwe ee kpeju ola, ee kpeju di uwo si ma wo see tan re, were wo se kekeke ke ke ke ke mo ka se tan onuwe mo ne ya gere ni owun aja we, mo ne mi fo keren eren ere gbemi ren, mokpe nemi bi oritse gin dio mu oronron use gbe mi mo ma gin ee ne urunki urun ti o roro ni eye we ti ee ne mi se o wa ne mi se dede o wa se to ale tori ee ka se urun ro ode biri awe, eyi owun re leghe mi gba gin urun ti a ma fe se ni eye we, urun ki urun, ti ama fe mu ewo ni ne ye we wo ka kpe oritse ni wo ma kpe oritse ni gba ne ujirin urun we wa ne ogun ogun ra wa san, o wa je ere ro to ale.